Ma ka makahiki ʻumikumaiwa kanahakumalima ua hana ia ka ʻaina o kuikilani ina poka pahu ua kukulu o paul i kela poka pahu aka ua pono lakou e kau ma ka ʻaoʻao no ka kukulu ana ina poka pahu no ka mea ʻaʻohe kala no Laila ua pono e noi i ka palapala ʻaelike i hiki ke loaʻa ke kala.